الديمقراطية بتكون مناسبه اذا كانوا الناس واعيين ليها وعارفنها وفاهمين يعني شنو ديمقراطيه وعندهم ديمقراطيه في حياتهم العاديه وموجوده في حياتهم العاديه بين الزول العادي والتاني بين الكبير والصغير بين المره والراجل غير كده ما بتنفع بتكون بس درب فوضي ومشاكل و خلافات ودي مشكله كبيره في المجتمعات المتخلفه عشان كده بتلقي الحكم الدكتاتوري لاقي مبررات ينبز بيها الديمقراطيه طوآلي